Au ma kang, ala ma kang ala, ala goreng. ala bubur ma. bubur lukma kang ite una ala goreng intele tae bisa tapi kalau te una ria bubur'e itan tele ira sapaneka untantele tapi kalau uta cocok tapi kalu te una ria ala goreng nasi kuning mama kang pas. apalagi ina niwedu apalai nasi kalapa mama. nasi kalapa ma kang ite ala laku iya tatunu ta mama ya kahete ina pasangan ma ha ala goreng nasiu. ala goreng ma kang kalu au jaga biasa bumbu 'e mantidu mantidu hua na. mantidu mu kang bisa. bisa huar dua huar tidu rea hisa mama baru awa intele sedangkan nasi kuning ma kang au tasuka ya siu akun dana aku undana tasuka siu wate ma kang tasuka nasi kuning timise kalu meka ya kang paneka hi. hipaneka gili. gili sejadi mekeu ta, mekeu ta nasi kuning ma lauwa hute nise sukur banya aku suka ma jadi mata air ledi pi. mate una pi. mate lope pi, seme pi mati hete mese untanae hi nasi kuning ma au tataha'e wate ma tasuka ya au si kurang au sukaya tapi kalau mate hete mise. Nasi kalapa nei onei alu kalu alope ma unatana mama kang aku selerama nasi kalapa ma kang, nasi kalapa ma kang au hi mati hete mese nasi udu se kalu aku suka ma kang alope nela una tana. la una'a pae kae nasi goreng siu ala goreng ma. ala goreng aku lebi suka ma. ala goreng ma laku hiter una riae'e matido ulaku iter ayam. iter sapi. iter dadar piseme pokonya intele sedangkan putu dua se mati lope au laku'e laie kaburu tapi mati una laku niwedu. niwedue lalasa tai. niwedu ni kang umati parua. mati parwa kira mati tana tona ya. mati tana ina santang'e padahal tahae cuma mati eua musu ala. musu ala tara ela para hulale. wate hi tai'i mina sika napa laku mate hete mese wa pepe. wa kari'i la etina suka inapa laku arie tatiwa waria nehe mati muso ala nikome. mati ewa ma para hilale ha sedangkan niko niwedu me mati musua laku mati parua. mati pari pea laku mati aeuna laku ina lalasata papa paru wea mama hiwara ia he pi awara ria pi malanau paneka mate hete mise ena mete campur hisale laku mete sukua. wa mae laku mete hete mama ete campur ila kisle usu wanama ite suka wanama laku mete hite suku wanama'e Ita rasa niwedu'e ampase mate hete taha tatiwa mate hete mese ikang kalu ite sukua ma au bole kalu ama au bukang intele tai bisa tati-tatiwa mate suka mate au laku au hete mese ena neila una rasa ya au rasa bukang jadi nikome mate hete mese ina suku ala atau hete mese amina suku. apa dede mese ama au. suka ma au makang intele tahi bisa tapi kalu ute una ma kompor itantele paniko kompor ma'a serewa au hete mese ekuda kompor ma seme kompor ma kang mate niwedu wakedu nama tapi kalu wakedu au abti samna dika ete nadika bukang. laku ete una kang ite noa-noa kang ite noa ka bukang na ina huwalar nikoe ralete ala bukang intele tai bisa'e laku pei lohana-lohana pei. pei. pei ma pea laku mahete mise pae tau dita yau mehete mise nadita yau napaneka inama koloto nei apalagi ina koloto ya intele palagi ina koloto ka intele nikoe mate ina dita nikoe laku hete ena mama pea ime lope lohansa ya allah nala rasa siu intele pitaha wate hete mese ena papea ka siu ite una. kasihu la supaya rasa lasiu tatiwa bukang morasa ya. Yarasulu ina intele ka. intele paneka sime padahal nikowe niwedu nikome jadi niwedu makang tabole titon ya tabole ite naina santan ma tabole musi itena ampas na nikome ina ampas ma ite suku laka wete ena nantele paniko nantele panekae rasa ala kaboro eh bukan ala aboro kalu ala kaboro bukang ite unae santang wedu. santang mana ta watatana inae ampas ma taha'e laku ete ena pe meuna lai supaya ime anau ime una ari'i la supaya tatiwa siu ena cara-cara anauta ma aipuna napa laku mate hete ena deng musti mari'i siu pematiwa anau ete ena tatiwa bukang mate ute mese oo ina rasa beda ala kaboro hisa siu ala rasa. ala. ala rasa tahe ira sasasiu nasi irasa siu ala goreng ma kang kalu untuk au ma kang ala makanan paporite ma au ma kang aku suka ya biar adi pito pi, ade wata pi. subu pi. tetap au una ya kalu aku selera ilai makang biar ade pito late-late kalu mauna hete mese yauwa auna aye ala goreng. . Lakau unaa au tana ala kei kei au suku waa, au suku mama kan riya na di baras suku cupa ma ana talas supaya ina masa kei kei, serta suku ma cupa ma laku au cuka masa ya <hesitation> langsung au au una ya <noise> au una niko ala goreng nikome, au una pea mama kang laku au una, teh pi, kopi pi, hisa salaku au lokone, au anmaa au na una pea laku au loa ma meja <hesitation> au gorena mantido, mantido maa kang tei hisa huar na musti huar dua au ma kang, kalu aau mantido ma kang musti huar dua bole, huana kang paneka etapas mause, paneka kurang aku hii riya ya, tapi kalu huar dua oh mama aku suka ya tai bisa, ji satu kali au goreng ma kang langsung huar dua, laku au au'aa, sadangkang kuandana ma kang kalu mentudo ite eih adi pito ma yaka ite akuate, yaka paiter badang eida, tehe anehe kuda ite anging, ite una la pea ite sid laku tahya jadi au ma tai sasa, jaga mi hete misehe na akaena tee pea aau mete mise ena ani si, hasa koi koi yo barona aau enaae aeka peaa, ana ma.